Misy roa karazagny ranon-draha ampiasaiko rehefa zaho <hesitation> hanadio: de misy nickel a anasako lasiety de na agnasako vera, na agnasako m- raha kojakoja resaka an-dakozia, de rehefa hagnadio tragno raika zaho a de mampiasa eau de javel a.